E çerto ch'a l'é importante. Se un òmmo o l'é ignorante o no peu difendise o no peu capî cöse o segge giusto e sbaliou. Mia un pö oua, a-a giornâ d'ancheu pâ fiña che se mettan tutti d'accòrdio perché e gente no studien ciù e arresten ignoranti, perché l'é ciù façile commandâli. Ah, beseugna studiâ, gente studiâ tutti i giorni, delongo e çercâ de capî tutto.